Gne gn'anzara asane zavakanto ame fiarahamogniny, <hesitation> izy regny zany mba anisagne mampiala voly gne olo eo amin'ny fiarahamogniny, da anisane mampifalifaly avao koa izy io raha misy fahasoregnany da mampi- magnome fifalifaliagny zany e zay gn'evitriko aminazy.